Iya to pamuttu batoa di pake ke ke dipake ke anui ke den <hesitation> acara den acara tum ai nassu manuk kan bisa di bawa <hesitation> pamuttu supaya mabalo anuna di tiro supaya itu pammutu batoa supaya di pake nassu manuk e <hesitation> bete eke den tajun banoa susaito acara botingan atau ma sukuran ki <hesitation> paralu to di bantu pammutu batua, supaya edentu rampo iya to di pake supaya wande ngaseng tau, yante ku ngande tau masiriki nacaritaki duka tena pakande ki to, ma acara na tena pakandeki.